Sizning yordam va qo'llab-quvvatlashingiz menga juda kerak. Har doim yonimda bo'lishingiz meni xursand qiladi. Siz bilan o'zaro aloqamizni qadrlayman.